<noise> su'u ni kuu ñayivi nda'vi ni keenci ni ñe'enchi, ni kile jniñonchi, te ya ja ni lakua'anchi na-nale kua'a taka té i'ni, kaaso, nani kuu <hesitation> kua'a ɨ́ɨ́n nchivi, kēē chinana, kēē ya'a kuií, kēē chinejɨ te kaaso, lujua ni kuu kua'a ɨ́ɨ́n tia'a te kēē nda'a kuchi te kaaso tuku, kua'a joño nchikutu, kēē kulandu, kēēchiyɨjɨ kēē, <hesitation> kēē chikuichi, kēē xixi yute, te kaaso tuku, lujua ni kuu taka ye naá ni lakua'anchi, kivi ni keenchi ñuunchi, te ku-ininchi ye lakua'a ka nchi ka'anchi taka comida ka <hesitation> kaaso taka ñayivi ve'eso.